अच्छा जूता या बूट लेला के साथ साथ मौसम। के हिसाबसे कपड़ा लेवे के चाहेचे नविगेशन। उपकरन जेकरा से दिशा के सही सही जनकारी। मिल सकत चे उपकरन लेवे के चे पड़ी जल योजन। प्रणाली के खातीर हैंड पॉंप के लेवे के पड़ेचे प्रात्मिक। चीकितसा कीट जेकरा फ़स्ट एड कीट कहलेला लेवे के पड़ीचे।